<hesitation> Matetiky fômba ahafahako <hesitation> mampisolosolo agnanjy zegny na mampiditry agnanjy matetiky agnaty hagnigny, <hesitation> atô <hesitation> ivovoagna zegny raha afangaro agnazy magnagno karahanjegny. Ndraikindraiky izy eh, voamegna afangaro agnagna. Ndraikindraiky izy afangaro leguma, misy fotoagna koa zeheo afangaro hena izy eh. Na, ndraikindraiky koa o, izy samy izy minhintsy afangaro ôhatra hoe gros pois o, ndraiky zarikô.